أعمل كمدير مشروع في شركة تكنولوجية، أحب وظيفتي كثيرًا؛ لأنها تمنحني الفرصة لتنظيم العمل، والتنسيق بين الفرق المختلفة، استمتع بالتحديات التي تواجهني يوميًا، وكيف إنه أنا استطيع حل المشكلات بطريقة مبتكرة ، العمل مع الفريق المتنوع يعزز من إبداعي ،ويجعل كل يوم مختلفًا ،وممتعًا.